Wo lemu a ti, minaŋo pariseki minaŋo wula kono feŋo le mu a be i seeroo muta le i se a je a be boori la, i foo la a la hani ila fitaka a faa.